साल दो हजार सत्रहऊ बारेऊ सुचेनो समय, ग निम्नलिखित घटनाओंऊ रंग विकासोंऊ बारे सुचेतोक। डोनाल्ड ट्रम्पऊ राष्ट्रपति बनेनो। जनवरी दो हजार सत्रह पंग, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाऊ पैतालीसवें राष्ट्रपतिऊ रूपो शप लानमोग। विश्व स्तर पर बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाएं दो हजार सत्रहऊ विश्व स्तरऊ राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ेच, जिसमें यूरोपीय संघ रंग ब्रिटेनऊ बाहर तोतो ब्रेक्सिटऊ फैसला भी शामिल निज। उत्तर कोरियाऊ साथ बढ़ता तनाव दो हजार सत्रहऊ उत्तर कोरिया रंग अमेरिकाऊ बीच तनाव बढेतो, जिसमें उत्तर कोरियाऊ मिसाइल परीक्षण रंग अमेरिकाऊ प्रतिक्रिया शामिल निज।